اتفضل البرودة الشديدة عالحر الشديد؟ -البرودة حلوي ، الاجواء الي مع البرودة كلش حلوي بالنسبة الي، تقعد بيدك استكان جاي حاغ وو تلبسلك لبس ثخين ، قمصة ،فرو، هذا الشي يخفف من البرودة مهما كانت، ، تعلقلك ناغ، الاجواء هاي كلش حلوي وكلش تعجبني، بينما بالحغ لازم تنحبس بغرفة، حتى تشغل الكوندشن او السبلت